جميع أصوات الصاخبة تصعب علي النوم إن كان صوت نباح كلاب تزعج علي النوم إن كان صوت ساعة اليد أو صوت ساعة المنبه يكون في النوم كثيرا فلا أستطيع النوم وهي موجودة.